Sa kuman un sedan doan tii mapola iwondo dumutu siwo um padian um padian tii sa tolona uwi kapu punti dinuga satorona kan nitu ngkekanen bondo wawitu monendo koman en tenga ari tii tetap po koman peen wongkan sendeen teintukan bengi la sumiwoni tu kan borengan, tumisen, can, kapa tudu wanwan wo soso dabu dabu nitu kekanen terlebe kekanen netou tonsea nitu tii pinu puman witu ung kalasa nera witu uma nera pangu ma nera sendeen dedamut merisa dansuna sedep wea ma gola gonasin tu wo dutun sedap o rumae tu padian kapa kanen endo kapa kanen wo ni nitu u nadat de tou tonsea tetap mustu kuman tentu.